Nták ámí mkpènyiméké íká ìlûng ágwó mfeñ ké siók ntie; ìlúng mkpe nyìmeké ìka ké nsiọk itie, ìlúng àdé ekóód ùnéghẽ. Unéghé adé esénãm mmé nsiõ-nsió nguá-idém, ekó àkùk. Ámó ẹsémà ijié mbádà ùsúkiní eláwó ilúng unéghé adẽ mbád-mbád adẽ amo eseémá ijiě mbád adẽ mán atòdé ilib amo ajùkó anám mm̃é nsió-nsió mkpó sé ámò ekámá enyéné àkùk. Ìlúng ùnéghé ami, ãnúng ade ilúng adéhé mkpénúng mbén mkpóisúng ámi nwad nká mmekémé inúng nwàd ká nung nwád nying anye inyóngó nyien usung. ùlung adé ìlúng afo aháhá ahenam mbúbéhẽ, isìn añýin ìbáhã, mmé mkpó sé adẽ afó ámá ké kùd afó àhámá anám akó idẽm afó ánye ìdéhé sùmiámiá fien ùfeñ. Mma ilúng ùnéghẽ kóló àmí enám mme nsió-nsió nubẽhẽ idém esie I inyád esit ibáhã ányém, ikùdé nángá ányém asió àkùk áhámá ntoóm ké ubọk na ájád esit. Awó imó imi ijad esit ilúng adé afó ama kaká àkényéné imá àkób idém né Awasí-alá ányéné ùfon, ányéné ufóró ató ilúng uneghé.